Ny nahafantarako an'i alemaina izany taloha dia misy an'ilay hoe <hesitation> nisy fotoana hoe ny fanjakana nazi dia anisany nampijaly olona sy nanavakavaka ny tsy mitovy race aminy an fa saingy efa vita moa ny ady lehibe faharoa dia vita vita hatreo koa ny nazi dia efa manomboka misokatra amin'ny mponina samihafa sy ny kolontsaina hafa ny alemand alin'izao an, ary tsy manavakavaka intsony raha ny fahitana an'azy aloha.